Mi yidi bosaaru ngam ainina am sare. to wuibe nasti am saare bosaaru hulnam be be dogga be vurta na seto mi vurti be hore am ba.